Teta dinamarca pe ñavae tembiu jei supereta pandienesa kuaeko jae mopeti guiyape kuae tetapegua ou levadura ndie jare mantequilla pegua jaeramiñovi ñanoi jokuae tembiu canelinegli kuako oyeapo rollito canela pegua jare ñavaevi jokope galleta danesea kuae jae mopeti misireta jembiyue